Sôsy ampesegny koà fa mahandro ahanigny izy koà ôhatra <hesitation> rô karan'igny mampiasa sôsy tômaty, izy koà fa magnano ohatra magnano lasopy, misao mampiasa sôsy soja, sôsy huître avy ake ndrekindreky koà regny amperahana amina sôsy voanjo sôsy pistasy moa pistasy igny totona de afangaro tômaty de atô sôsy.